Au keigu magurina namona vanagi vanagi au loruguai akumukaiani tu au abaregoto gabuna au gegu vanuga au gegu tanu gabuna au gegu ligo gabuna arana latiga latigai ganigani asi vetau egorato buregana asi vetauna egorato bai maganina mora vagurana kevana daragwana asi vagi gosina garukana maki mai iaukana be buregana gauka geri kira garuka emonato be keva asi boro vetau kere taiminai lago taimiriai maki fuse ma boro vagi vonurigoi fasorori kimai kimai taimiriai maki negariai Asi boro vetauvetaugoi asi boro venarigoi nega namori mogeri mai toma guruna mogeri tano iaukari mabarana elaigosirito tari evagigosirito muramura lakavarina tari elaigosirito toma gevetauvetauni vagerena burega kavari eagoni mu vanuga ta tari koukariai vau burega evagirini o guinenai kavari tu koukai mo erakatoato egini maserito bena ema fagalosirito a mai toma neganai tu boeagoni muuuu vanuga maki rua toiri bovanagirini monana monai boa gini maseni monana ma boma wa losini vekwaragina asi kei au keigu magurina tugamagina ta tu au gatagu sikuri dagarari gai gesi gavekakoto dagarari Mabarari e au gatagu gesi avekakotogoi garukai fou gaeagoto o lago gaeagoto mogeri memori kika logo atugamagi tagorini no gatagu dia vovoka gatagu rua toiri kavari mo senagi mo nega vegatari vekakori dia ini toma kavana vada gurugai mo ta vekakoni gurugai mo ta vegatani sena dia loru vegatari dia guruga vegatari gegu kira ini toma vegatari vekakori tu onlain vekakori guinena dagarar vekakona tu ma mamina ma marevana ma namona keigu ai tubugu na maki gori guineri mogo gegu ekirarito kamasi gai tubuma gai gatama vanugai Eragaiato vanugai gema veiato mogeri gori vanuga ainana eagoto eagomato dagarari mabarana maki ema ekiraritogoi gai korama gaina alefoto mogeri gori mo ekirarito tau gegu au keigu gegu tugamagi.